بنفسي أبغي أصير مؤلفة مشهورة، أبي أنشر كتاب امم يعجبون فيه الناس ويبيعونه في شتى بلدان العالم. أما التمثيل يعني شوي صعبة لأن العالم كله يطالعكم، يعني الأضواء عليك أزيد من اللازم. وأني أحب إني ما أكون يعني معروفة شكلاً، لكن أبي أفكاري تنتشر في العالم.